Ia, maguli aonai ia kopura kopura gera, gera maguli aonai veavu ina inara kilara or gakamonagirana. Au geku maguli aonai veavu ina kilana kamuna kopuna aulimalima ai au gakulu auna, na gulu kunena au evaa kilaku veavu inana auna apiao, aapi auauana, kutoukuai aoana emia na laani mapararai. Au wa aulimalima kunena na oo ana kilagia au upuku, Au upukuna au ia gena veavu ina aonai kila kamuna kopuna eva kilakuo, au eve aina evaa kilakuo, oi gemu maguli aonai, oi aulimalima, oi rinaa rinaamo evenimuna rinaa evenimuna auna oina ppaano, paano ugamagi veni kaukamua. Aulimalima oi rinaa evenimu auna oina paano ugunagia aulimalima aona rinaana oi evenimura auna oina pono ugamagi kamukamua Kwalana wa rinaa kamuna iwa vagina oi gulu valiguna oi rinaa gevenimu anopara rinaana. Anopara rinaana oi pie venimu, wa anopara rinaana pe eaikina. Na oi pene gulu kunena, ila aora rinaara, ila aora rinaara ila geria ila nugara aora oo ila kutoura aona inainara gekilagirana, kutoura veavu inara. Oina pene oapirana wa rinaa iwa vagina, rinaa kamuna iwavagina. Kila kamuna ekilagiao auna, gemu veaukava aoraigemu hulu auriama ria paio veau kava. Noi oi ragea rage kamura aulimalima kamura gulu kune pro au kavaria, gulu kuneraria gemu laani wa=oona pona apia, gem oma woona gulu kune ria pono apia, gulukune ria pio alu ao, gulu kune ria pio veina veina. Ia ekilao, oi gulu kunera oi riraa kamuna ka paiee venimu, oi taraka ka paiee venimu, oi moni ka paiee venimu. Na oi gulu kunena pia venimu auna ila aora rinaara E waveavu ina aonai auna elaani aonai ama giaana aonai auna aunaa. Eaura maparara iana garawalirana aura anopara rinaara, pie aiki e geaikina aura. Na, oi pene gulukune ka epinai ono alu ao oi pene vaakilamu ia aona inainara oi pene vaa kilamu aura, ia ugamigina kilara wa rina kamu iwavagina. Oi jpene aulimalimamu namamu melo namamu, vavine naamamu, wa gulukune gena veali ina or gena inaina, oina pono kamonagiria. Oina pono api rageria, oina pono apiria kutoumuai pono aoria, oi gem maguli omarai. Gemu maguliao maguli ao aonai oi wa inaina pono ugamagiaria oo aikina <hesitation> maguli aonai pono vaa veonnoa. Ne kila kamuna wara ia aona kilara oina pono ugamagia, oi waoma kekei oi maaupumu oi, pa ma velekavamu oi goalu inaina ole aonai, oi rakau gevaa kilamuo maguli aorai oina pono gia rawalira. Ee auna auna gewalana, pie wala kwalana ilana gemaguli agirao. ilana gevanagirao gevaklamuna. Au geku maguli aonai geku ve avuina kamuna kopuna wa eveaina, au upukuna au e vakilakuo, ve aukava aonai gemu gulu auramo ria paio ve aukava na gemu ve aukava kamuna gulu kune ria pono kalaa kwalana ila aora ugamagira, ila oi rinaa paie venimu na rinaa kamu iwa vagina oi pie venimu auna ila nugara ugamagira, ila aora ugamagira. Wa inainana e wa ugamagi oi ge venimuna aunana oi gemu maguli pie rukua. Oi pono magulia ao gemu maguli aonai pono maguli agia e pono ugamagia.